I ciat tra lur a cumünicu tantu cun la cua e dizuma chë cuandi a ün ciat a i n'a va pa n'aut a braiu e a fan ven-i la bura gunfia e chëstì al e ël metodo dë diseza përché a völu pa chë n'aut ciat a intra ën so teritori